Oire reoreoparai vaoiava oisio osia reareapa vutarovi purapapeira vo ivara siovaraia uva. Ovutarovu uva reareapa vutarovi toupai veira, ari ovutarovu ra kakaevure, aue oisiosa tarai oupaveira vo tarai oupatapi, uva vutara toupaiveira osio voviore kasipaviei ra reareavio eisi. Uva vo ragai varoia ovutavivu oaia avaraera uvavu reareasia avaraera ragai vovutaviaro purasia rearea oro. Uva ragai varoa eva oisio osia reareasia avaraera, vora osia kakaevure reareapai uva ragaitapoita kekeavora osio ragaitapo reareaparai vovutaoia kakaevure tapo. Uva ragai varo rearea oa purasia avaraera o uruivivuia vavoisio, uva vaisipaiveira oisio Petats. Uva oa vuiare avaiera riroa gurua oa purapirora. Evoa reareapaoro avaiera eva siovaraia tousia. Uva igei varo voka evoare osiosa ragavira vokapaiveira evoare. Vo avakava ivaraia, everaia taraioro urioiera osio osia evoeita vokapaiveira vavoisiova rovoro osia atoia kavuiovora, vore kasisia osia voa pouviro iera. Uva oaravivu rutu riroaravi oaraia ita tarairaera osio, oisioragavira toupaiveira voeaita evoavoea varo toua, ora vo uva kovopaivoi, vo uva varu oupai, evaravi-iaita tarairaera evoa toupaoro oisio, osia ragavira toupaiveira. Uva evoea vo totovia-rolaita tarai oro urioraera osio osia toupaiveira eisi, uva osivivuragaviraita toupaiveira vigei varopa o vopa uvava urioraera ragai evoa rearesia. Uva varaita vuravurapavora osio voeaita oisio toupaiveira ari igei oisio toupaio veira. Uva varavi-ia evara oaraia tarairaera Voea varoia toua. Vosa evo vutavi-ia evoa reareasia avaraera evo aerari vi-ia ita oa vaisipaiveira eisi.